أظن أن هذا الشيء غير ضروري واجد أن يدرسونه الصغار، أظن إنه ثقيل واجد واجد وما يقدرون يحفظونه بشكل جيد، وأرى أنها مادة غير أساسية وغير ضرورية في الدراسة أو الحفظ الدوام بشكل كبير.